खुष्क त्वचा देखभाल कना सबसे अचछू तरीका हमथै साबुन मुक्त क्लीनर प्रयोग कन चैंद। या त हमथै मासचराइजर क्रीम लगाण चैंद और तेल मालिश भी कै सकदा। ज्याः से हथ खुटा खुसखुसा नी हो। और इन चीज खाणू चैंदू ज्यान. हमथे डिहाइड्रेशन नी हो।